चैतधेगी असाणाा मैनासम्म चणााले घोल लाया धेक्कीनो छ । किसमकिसमका चणााले किसमकिसमका घोल बनाउन्छन् । यिनुले टाणाटाणा बाटिहै गुज्जो, सुग्या ठुणाा, पातपतिंगर जसा हलुगा चिज ल्याइबर आफ्नी घोल बणाउन्छन् । यिनुले बनाया घोल बाटुला हुनाछन् भन्या कतिपय चणााले लाया घोल लामालै हुनाछन् । आफ्नी घोल बनाउनाइलाइ चणा अन्धेर मेहेनत अद्दाछन् । चणाा आफ्नी घोल आफुइ बनाउन्या हुनाले यिन्खी आफ्नी घोलगा इन्जीनियर लै भणन्छन् । घोल लाइसगे पाछा मात्तर <noise> चणागा वंशगो वेलो अघि सरन्छ । सबुइ <hesitation> चणाले निगी घोल बनाउनाछन भन्न्या हुनैन । कंङा, कौवा, छैटेल्लो जसा चणागी घोल निगी हुनीन । यिनुले अल्सी मानीवर दुइ तानाले मात्र घोल लाया हुनाछन्। <noise> तै भन्ना बाहेक, जुण्या, पात सिउने फिस्टो, तोप चणा, माटीकोरे जसा चणागी घोल अन्धेर सवा हुनीछ । यिनुले अन्धेरै मेहेनत अरिबर घोल लाया हुनाछन् । धेक्कीनमामी लै घोल अन्धेर सवा धेक्कीनि छ ।